Ah tena azafady namana fa tena somary taratara iaho ke ao fa somary afarafara iaho andrany vao mody ary raha misy asanareo tokony ho raha da aleo f'iaho eky magnano azy ary amaray iaho- iaho miantoky gouter anareo amaray e.